मी घरांत कडे रंतलाय किद्याक तार भायल खाऊं आमका जीवांक खूब त्रास जाव शकता। घराकडलां जावांव समके आमका आरोग्याक खूब बरां आनी आमका कसली तरी तष्टें त्रास जायना न्हय। तात सामजां आमी भायल खल्ला जल्यान आमका फूड पॉइज़न, अॅसिडिटी अशी दुयेस्टता जातात आनी आमी शिक पडलां।